अबरोधके हटान ताँहि लगन सिलताको महत्वपुर्ण भुमिका होत हए । काहे की जब मनाई निरंतर रूप में संघर्ष करत हए और अपने लक्ष्य अनुसार से लागू बढ़त हए और अब गुढन के प्रेरित करता हए तब लगनशीलता को महत्वपुर्ण भूमिका रहत हए जब आदमी की चुनौती और चुनौती के संग संगए अपरोध जो आत हए तव मनाई लगनशीलता केसाथ मे अपन व्यक्तित्व के हिम्मत नाहर के अपन समस्या के समाधान के डगर खोजतय अगु बटन मदत मिलत हए इतका इकॉलोनाए लगनशीलता से मनाई धैर्य और संघर्ष करन के प्रेरित करता हए । और ऐसिकरके लगन सिलताके मनइ कोई भी अवरोध के समाधान, करन ताँहि बुक डगर ढूँढता हए और आत्मविश्वास प्रेरणा के लगन सिलता के साथ बो के समाधान करन ताँहि एक प्रकारको बल उर्जा प्राप्त होत हए जे सब बात लगनशीलता से हि उत्पन्न होत हए ।